Este yua kua kuni ka'ana jaa este yuja jinu yua chii a kuu a jinina nta'au sa'ara pero pero natu ja ja kuu este staa vixi yua chii tuu, tuu kuu, tuu kuu sa'ara, pero kunina ja kutua'ana tau, tee nuni kuu tee ya'a chii este ja ioo, jaa kaa kajatai xaa iniyo ya'a sa'ayo kuu nteyu úúa, nteyuu úúa jaa ka yee mayo ya'a, chii sua kuu este ñuuyo te sua kunina yua chii ni kuu sa'ana inn tau tuu tu'ua chiyo jaa tuu kuu chii kuu, pero este na nani yua kuu jaa kasa'ayo ñuuyo ya'a jaa kaasa'ayo kuu yuuja jinuu kasa'ayo, este nteyuu úúa, kua'a kasa'ayo, ntíí kasayo yua kuu te este naa nani nuu ja satuyo ntí yuja jinu, chii túu yoo ñu'u jiinuyo te taayoo ntuku, taayo te este kaas'ayo kaasa'ayo jinuyo ka kantikoyo yuujayo, kaantikoyo, kaatayo nuni yi'i, tee yua te ntikoyo, taayo yaayo taayo te sa'ayo este yuujayo, te yua te, nuni ntua'a jinuu, yua te kaa taatuyo kísííyo jena'ayo, pero yua chii, a kuu a kuu sa'atuna yuua, a kuu a jinina inn tauu yua, tee jaa kuu nteyu úúaa chii, este taatuyo yaayo suni, te sa'atuyo uu staa ni'ini uu te sa'atuyo este ki'iyo jii nuni yi'iyo, xii ntikoyo nuni yi'i te sa'ayo nteyuu úúa, chu'uyo ya'ayo, chu'uyo jio'oyo, chu'uyo yua chu'utuyo nuu nteyuu úúa.